izy koa aminakà edy za tia mitsinjaka, fôtony ny hitiavako za mahay mitsinjaka tiako izen̈y mitsinjaka. Tsinjaka io maro Karazan̈y koa ary za amizay tsendriky mahey de tiako amy izey zako mahey. Avy eo koa mampazenizeny le mitsinjaka io ia.